Nitipiɗi ɓaanu ƙo ƙuno shoshe nema ɓaanuƙo shene shine ƙan te ni fooruƙo shene yaji fwat ƙan mandi wei, shene ɗoƙ-ɗok ɗoƙ-ɗok waro gbummo, waro ƙupeleu, yashikunung, waro yashi fwat ƙan peleu, ɓajimo naƙa bano ƙuno nima kam ta shaƙƙi an fuɗɗan shunnạ waro shene gbummo shir pishun ƙu shene no ni furuko shene yashi pattiranmundi ƙan peleu nari yu mirje piɗi shin tali birangm yindang nin ambo ya pandi shi minu shurin ƙuuri ning wa shatu shaɗim yadda nin ƙina ti peshemo wu sha foƙƙulung nin wayiru shuran nin pinkuttum ɓangno ta ƙpadero, akpaɗani paɗoim peneng nir diyani ti piɗiya piɗi foroi nari ywanim mandi ta ywani shuɓai mandi nda shurani shurji mu yireno bangshiki makami tang nima ƙamum nima ƙoƙƙeno shi yamba shadiƙno ni panbuko ti caƙƙa, nima ƙam ɓangno mo armiru kiji shi ɗiyannomo shi shosheje shi shenono yaji fwat kan peleuwim sheneno ta kpaɗero bang'i ta sharero nari fooro foƙ shadu shaɗu shaɗi shin gbude nin li to ƙunom, nari fooro ƙoƙ diyani nin dingko shinam, nari fooro foƙ diyani nin fuɗuro wu kumanom ta fuɗunno shiɓai yino shina shinu nkiru wushina shinu nwatu munno ta toomno ƙlengƙu ɓang ninya kpaɗijero kpaɗiji foori apirji njukero ƙan ɓangrom foori ma pinna ɗen tara shuƙani shuki mutti nero launinya diji tuku piira pang kijimoi.